Notu mobebh ueebo pana osi mesio ana asi mesio pana obara ibam. na bana mibam pa aghazogh obho obhina piigho boho oghara. pana olokiy ayan na loki mayan obho abele ayan obho ele kesi kesi naabaal pana ke mogbo orusi obho ookobhoghi oyiin esi. naarol iban pana ologh iikpnom ileebo. Ana agbo miikpuom o, amem ana gboiy araapogh obho pana oghi oogboy iikpuom ileebobho. ara adien idi ghu ughol ah ileebo takainda idi. olo ughol oweiburu. olo ughol okaka. ooma ara adien ileebobho idiighu pana oloki ezobho ma group by group la ana ki mobu ana aloghom esiobho ana ulogh zeedi obho. Ana tu nroghum edian pana aghi abu tesiopobho. ana tu niodighi igarn o pana ghi abu. na tumo tobhom okpukoro o pana ghi abu. odiin uvanipi nodual ovanyu. pana oghi obirogh ilo ana ta tweni. natu mo dighi garri pana ghi aseghe ana tu nuo obebh pana aghi asioghom Osioghom obel amem o pana ke mo ogbo. igarri o urumolo oghum ighuman o pana ghiaagbo. ilo odighi okpukoro o panaaghi aagbo pookoiy odighimu zina because ibha ana ubebh ibebh pokoiy odighimu zina. pana ki moghi obu oru odiin uvanyu no odual uvanyu piwa eedi netolgha netoigham mi inaan aala. ana odinini nabh me siopobho na le. Ede arory iraar aala eda izal aala peedi neghi etughuneen ipabho ebebh inom because ana obebhio meohian po ana tatol okoiy mesibha abua okpo nelaayogh ezo. Ana obebh io. ana oteiyio nesi ileebo. ana oteiyio mesi ikaiy. ana oteiyio mesi akokondia. ana okeiyio mesi ikunya. pana tatol okomy because okpo ne la siibha mikenya so aneghe nrobebh ibebh. Ani na bebh ghani kaami ale. ede amem paami na nuna ki mara job. Eebha kele ne bea no ru pana mina ki ma job pana mina teiy aan lo ole pezo no dighi gha teebha kele bho iru milo odual obho. ibebh piwa neeko zani siible onon aan lo naako zani oolo. to otuami Ara abrubolol ami. ipa pedian o no oleiy siibha. ana dighi pa na ghum okpukoro akpo. anaghun ighuruaan. onunuo panaghum gha. so ibebh o pune noghoi zoor median le zoor kolebho kamem pezo ezor nobebh. arunu o eko nobebh. onuur eko punobebh ana uhele mobebh pana tatol okoiy. Ana olobhir oiy o. aniobhoob o. pezo nekein esi leebo. ede esi ikaiy. ede ikunya ede aroiy but ootani. ami na bebhgha mikaiy mikaya. ikaiy pami naki agu atu asai ale. ileebo pami naki abu adighi migarri aseeri totu mi ilo olegha. so ebhakele odualo aneghe lo ezira kobeebhogh aribebh. Ana arol kua benaan ana oruechio ateiy aar lole. igarri nela epu. kaar kaar nala obho okaiy o ezobho ana usi ugim. within aala. ezobho aala bho akitou. punaneghe moghi ogu ole. Abanana bho ekana. anabebh. aala naaniuneen pu neke mologh. Aneghe mobabh ibebh Aar obho ala maraar teebha kele odual o po ana ta bebh ibebh. Ana abara aghol ana takomi akoni akoni ana oruedio ai meel up. po nodeghe okol koiy kooy abebh. Edian oh ikpario zira. Ani oumra. awuny onuma. aburubololo ibebh peri ubol no survive siibha. amem unaraghi zoor ekana ileebo piwa ueeghe ukuom zoor. Ana ki asi onun nabebh. ode nabebh. ony ekar ana arol kua abele mobebh pana omiigh because okpo nela epu. so paneghe mobebh ibebh ibebh o pobho apu kaar kaar siibha bho ede amem. ana agbo maghini pana aghi amoobh aghini o. ana uaeghe mi garri pana guom ena onuma. ibebh obho pobha alamaaur siibha bho, ezo lo obele obebh ibebh oolo. oiy ooy naa mute atu kezobho odual pana ta bebh ibebh ipabho po neeko zoor. Aburuniin ezoor riseghe iikuom zoor then ina. nia ipa aghini na si monvur o panaghi awoobh. Nasi mu'unu pa amukpabh. tagim amukpabh. Ana aghi ma amukpabh atu. igami idi pana ukpo kuabe miigarri obho agu <noise> ibebh o pobho aneghe mobebh so ami na deghe nanogho kooy kooy mobebh ibebh. Ana esi ileebo oolo pu teiy esi ikannya. Esiibha na rilel. nana patato. nari ibiakpa bhe nobebhogh siibha okpo lo nekem ne nutiom edian to t pibha no bebh siibha. mo bebh ibebh odighi tu nu obho. unu obho ekana nobebh siibha. obeer o na dighi mo lo kamem kamem no bebh ibebh. Ezo bha ana ukodi usuma puno ki movaa aar olo ole na aar lo oliom edian ede aroiy ibebh gha mi ikunya. ede aroiy ileebo ede ibiakpa ede aroiy <hesitation> ilel. Ami ilebo po obho ami nabebh gha. ibebh ekar emeghe mageiyi nepel ikenya mo okoiy ami ubele morol totu. ta anea bho. ibebh po obhaan ubol na survive; so ana oniy ony no omar zina osore Ana gbebh mooy pana tabebh ni mibebh lana ateiy edian aako me ghunotu ouuna iba ara expenses okpo oghooyogh o ana akoni akoni akoni. okpo ne layogh kua. Ana orue dio aghe ameet up ukpe ghani zina masalarg eko okpoki ogbebh o te support zina. ede amem ana ghi abu pa ana ogho mu median. pana mina eeghe uokpoki obho ana uteiyo a moulgom abloek lo oboghom otu olouuma ibebh o po nozeghe no survive obho. onon aar oolo so koiy koiy aserious tibebh. Ami na keiy esi amina bebh aala obho sibha after esiibha ami na man ileeboo pami nava mobebh esi ikaayi then ami na amam ikaiyo. ami na tu mo osi esibha. ami nasi aman. pami oloki ikaiy ami na loki mikaiy obho abele. pami omin onoon onon esi again olo ikunya. ogbogh yo ibam ibam. esi ikunya asi ikunya pokamem kamem okoiy osibhio zina kamem kamem pana aar lole odi kamem kamem pana ateiy aar lole. okoiy. Ologheri ofocus ibebho because ana abebh aseeki po oghiga obu ole gha be. igarri pana fry ikunya panagu ikaiy esi pana seeri milole totu. iba ana taboolo pana bool. ana oboolio pana seeri totu. ooy anrute aru punaseghe mokaiy apooghi pu na ale obho okunya obho abaar pu nole so ibebh pobho akar aneghe molo ezira obobho odual obho. Esiibha ibebh ezobho esiibha pa ami na tu moghi ova onon esi ikaiy obaram nileebo bho ami na dighio. Ana si mesi ikaiy obho abele pana ki mo deghion awuny ikaiy obho ogimogh. irol ikiton oyiin aala. pana teiy ikaiy lo ole ikunya ekana ana logh ikunya tade. amem aala na pana aki agu meguru okary amina gu megury okunya pana bool amina akwom icefish ipabho punepel zami tesibho ezor udio ezo lo obele obebh ibebh oolo. bebh ibebh arunu natu. logh maar tade. ana ulogh maar tade. edie natuo pana ouse opobho ole. oiy ooy Bebh ibebh. kaar lo ana odi to odual. ana oditobedum. ibebh pobho no use no surviva siibha bho amem lo na gina pa ami na ki mosi onon molo okoiny okighio zami. <noise> molo obeer o ololio to otu ami obeer obho odi o otenyio meghunotu ami. na wuny ami na ni ami na abrubolol ami. kooy kooy lo aru asio pe edian idi to otu o. Atravel ini aru asi o pozo no sunvive siibhai ani na deghe na nogho koiy kooy la atua zami mo obebh ibebh. ibebh pobho no deghe siibho ezo obol odun po obebh ibebh onon aar lo ana tadighi oolo. ezo obol odua. Aar o tadighi na pedian. edian nlo ana orue dio arugh so edian pobho nole. no survivie. Ana ru adio abaal pana oghi obu ileebo. pana oba iwene pana le. na ba aseeri udurogh pana le. odighi igarri o. pana ghi abu mibam afry odighi migarri pana eeeri to otu onuma ami milo ogu pana gu. aru milo obala pana bake. Ana usa ma mbobh. igarri idi. pana oghir ibam agbesem pana dighi mi garri ale. Ana utobh ori mokpukoro. ana udighi mokpuk orobho useeri pana le. agbesen o ana udighi ma gbesen useghe mokpuk oro bho pana'ale. okaiy aru o pana gu mo okaiy pa na sa pana le. idi to otu ouuma. Ana tu moh hoogh okaiy pana bhooghi. okunya bho ekana. ana ughi ugu. anaabool. pana seeri mibha ana ta seeri o. neebaan pana seghe mo yiin oghool ana ghooron pana le ausuny onuma punele po okoiy olonou kua.